Manahaky anizao ñy fomba fikarakarà ñy legimy, añatiny ñy laforo mba tsy ho masaky mare :-Apetrakin-teña añatiny ñy laforo ao i,aminy ñy hafanà sivampolo amy zato degire selisisy na roanjato degire selisisy, añatiny ñy roapolo na telopolo minity, manahaky anizay ñy fametraha ñazy añatiny ñy laforo oñy ao, tsy afangaro mare legimy iñy aminy ñizay masaky soa aa, ro misy elañelany soa ñy hafanà militsy ao.